אקְדֶם הוואיה ע׳נדי היא אלרסם בדית מנין كنت צע׳יר נרסם ווג׳וה אלנאס פאלקּסם, אלמעלמה כאנת כתכליני נזיין אלצְבּורה ומן תמאכּ תולדאת פיא מחבת אלפֶן, מע אלווקת בדית נרסם זנאקי אלמלאח ואלנאס אלכְּבּאר ונסתעמל אלאלואן לי פיהא אֶלדפְא ואלחיאת, אלרסם רזעלִי מתנפס ללקּלב.